Ny fata i e da raha indesitegna magnetriky indesitegna mihina zany ohatsy hoe magnetriky anao atao o ny vilany atao eo ny laoky atao eo ny vary masaky i tratsiny fata igny fitaova indesitegna magnetriky zany la agnamiko manoka